duguma <hesitation> inama agarinneni lilla dugaleyyea yaani inama agar akkukam tae duggum dubbeta, maisha issa kas wonnin midasuf wonin himmidassininne lilla duga kasa irra dubbetaa, dub inama akanan dande <hesitation> unnum jira hinjra dunia kas won akasinte unum jirti tainnin midassinnen dub wontun wom jirtu <hesitation> ,binaadamtinii gudette duga dubbete womin inni wom jirt midassitii jirti.